चाहे स्वो पालतू जनवर हो, चाहे स्वो बौंण मां रौंण वलु जानवर ह्वो। या बात त तय चि कि जानवर जो ह्वोंदन, सि एक पीढ़ी कु ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचौंदन छिन। अर यि चीज अनवरत चलणीं छिन, लगातार चलणीं छिन। बौंण मां अगर क्वो बाघ शिकार कनू, अगर तेका शिकार कना तरीका मां लगातार अच्छू व्हौंणूं तेकु शिकार कनौ तरीका, स्वो तीं चीज ते और एथर लिकरौलु। अगर स्वो और खतरनाक शिकारी बणं चाणूं, स्वो ओर सीखणूं चि, स्या पीढ़ी लगातार तेकी एथर बणणीं रौंदी और य चीज अनवरत चलणीं रौंदिन।